हमर भारत के पाक शैली में बहुत प्रकार के खाना आएल। लेकीन जो खाना प्रमुख है वो है। समोसा तंदूरी चिकन बिरयानी।